اكيد الأنسان هو الي يحدد مصيره اني ما اؤمن بالقضاء و قدر لأن اشوف انو الشخص المجتهد راح ينال ايي- حق تعبه و راح ينتج اشياء و راح يوصل لتحقيق هدفه والنجاح.